hátt í áttatíu hross á Norðurlandi vestra hafa drepist vegna óveðursins í síðustu viku og óttast er um afdrif yfir hundrað til viðbótar bóndi sem misst hefur fjögur hross segir að síðustu dagar hafi verið gríðarlega erfiðir þetta var ekkert eðlilegt veður en það afhjúpaði veikleika í innviðum okkar sagði forsætisráðherra í dag í skýrslu til Alþingis um

óveðrið á síðasta þingfundi ársins kyrrsetning Boeing sjö hundruð þrjátíu og sjö

lengist enn forstjóri Icelandair segir félagið betur undirbúið nú en áður og gerir sér vonir um að hagnaður verði af rekstrinum á næsta ári á finnska þinginu er tekist á um afdrif finnskra fjölskyldna liðsmanna Íslamska ríkisins í Sýrlandi forsætisráðherrann vill að finnsk

börn sem þar eru verði send heim þýsk kona á Egilsstöðum heldur í þá hefð að baka

brauðið var upphaflega ætlað sem gjöf til fátækra uppfullt af næringarríkum ávöxtum og á að líkjast

gott kvöld óttast er um afdrif yfir hundrað hrossa á Norðvesturlandi eftir veðurhaminn í síðustu viku vitað er að hátt í áttatíu hross eru dauð dýralæknir hrossasjúkdóma hjá MAST segir aðstæðurnar víða um landið drápust hross sem stóðu úti í storminum í síðustu viku en ástandið var hvað verst í Húnavatnssýslum þar hafa hátt í áttatíu hross drepist og óttast er um afdrif yfir hundrað þá eru þau sem lifðu hremmingarnar af mörg hver örmagna og geta ekki sinnt líkamlegum þörfum sínum björgunarfélagið Blanda á Blönduósi hefur síðustu daga sinnt hátt í

fimmtán verkefnum tengdum hrossum sem hröktust undan veðri þarna koma dagar þar sem er ekki nokkur lifandi leið að komast að þeim

sólarhringa það sást ekki til hrossa

þennan tíma ekkert bendi þó til þess að bændur hafi ekki gert viðeigandi ráðstafanir þetta er gríðarlegt áfall fyrir

bændur að

veðuraðstæður sem höfðu þetta í för með sér hefð sé fyrir því á Íslandi að halda hross á útigangi og ólíklegt sé að það breytist húsakostur sé ekki til og því ekki unnt að koma dýrunum fyrir inni dýralæknir í Húnavatnssýslu segir hljóðið í bændum slæmt þeir hafi verið bornir þungum sökum síðustu daga

og andlega þeir eru bara ofboðslega þreyttir og svo eru þetta var ekkert venjulegt veður og ekkert eðlilegt álag á allt okkar fólk sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í munnlegri skýrslu sinni á Alþingi í dag um

afleiðingar óveðursins í síðustu viku og viðbrögð stjórnvalda

er ekki ögn rólegra í til síns heima það er auðvitað

óvenjulegt að ljúka þingstörfum

var ekkert venjulegt veður en það breytir því ekki að veðrið minnir okkur á hvar við búum að við getum alltaf átt von á slíkum veðrum og verðum að vera undirbúin þegar þau ganga yfir jafnvel þótt þau séu ekki sem betur fer á hverjum degi hún sagði ljóst að mikill kraftur væri í íslensku samfélagi því

hafi unnið þrekvirki í sínum störfum sólahringum saman en um leið þurfum við að horfa í augu við að þetta veður og afleiðingar þess afhjúpuðu veikleika í okkar innviðum sem við verðum að bregðast við Katrín sagði að búast megi við viðlíka veðurhæð á Norðurlandi á allt að tíu ára fresti hún fór yfir áhrif veðursins og sagði að nær allir vegir á landinu hafi lokast rafmagnsleysið í kjölfar þess sé það langvinnasta og umfangsmesta sem sést hafi þar sem verst lét hafi verið rafmagnslaust í þrjá sólarhringa alls

hafi um ellefu þúsund íbúar á um sjö þúsund sex hundruð heimilum þurft að glíma við rafmagnsleysi Katrín sagði að eftir stæðu áleitnar spurningar sem snúist í stóra samhenginu um stöðu almannavarna vegna tæknibreytinga hafi rafmagnsleysið mun umfangsmeiri áhrif en áður þekktist ekki síst á fjarskipti stofnaður

fimm ráðuneyta sem eigi að koma með tillögur að úrbótum á innviðum formaður Viðreisnar fagnaði

en gagnrýndi samgönguráðherra og iðnaðarráðherra fyrir að hafa skellt skuldinni á landeigendur vegna tafa á uppbyggingu raforkuflutningskerfisins veikleikar þess kerfis hafi ekki komið á óvart veikleikarnir komu ekki á óvart því sveitarstjórnarfólk atvinnurekendur heimafólk var margoft búið að benda á skort á raforkuöryggi þingmaður Miðflokksins sagði mikilvægt að læra af því ástandi sem hafi skapast við öll hér inni erum

að ástand raforkukerfisins er ekki með þeim hætti sem við flest vildum sjá það hefur ýmislegt fleira

tuttugu og fjórir íslenskan ríkisborgararétt forseti Alþingis sagði

þingið hafi verið starfsamt því hvergi var rafmagnslaust á landinu þegar fréttastofa aflaði sér upplýsinga frá RARIK nú á sjöunda tímanum viðgerð á línum og tengivirkjum eftir óveðrið er þó hvergi nærri lokið og margir reiða sig á varaafl RARIK leitar enn að bilunum á notendur sem eru komnir með rafmagn kunna að verða fyrir truflunum meðan á leit og viðgerð stendur rafmagn var tekið af um stund í dag í Miðfirði Hegranesi Viðvíkursveit Hörgárdal Öxnadal Þórshöfn Lóni Hvammstanga og Vatnsnesi

vestanverðu vegna viðgerða í nágrenni Hvammstanga og í Öxnadal lágu f m sendingar útvarps og g s m samband hjá Vodafone einnig niðri þá voru íbúar í Fjallabyggð hvattir til að fara sparlega með rafmagn í dag til að draga úr líkum á óæskilegum truflunum hjá Landsneti fengust þær upplýsingar að viðgerð á

hluti starfsmanna sem hefur unnið þar að viðgerð fer nú í að gera við

að halda áfram að snjóa fyrir norðan já það virðist vera lagst

sko eins og staðan er þá er þetta mest snjókoma og þá er minni

óveðrinu en þau eru um þúsund talsins fjarskipti duttu út á hluta Vestfjarða Norðurlandi og Austurlandi vegna langvarandi rafmagnsleysis enn eru truflanir á fjarskiptasambandi á Norðurlandi fulltrúar Póst og fjarskiptastofnunar Mílu sýnar Nova RÚV og Neyðarlínunnar

um afleiðingar óveðursins í morgun verið er að taka saman upplýsingar um það sem úrskeiðis fór þegar rafmagn og fjarskipti duttu út í lengri tíma á stórum hluta landsins fjarskipti duttu út á hluta Vestfjarða

öllu Norðurlandi og inn á Austurland

enn er rafmagnslaust á svæðum á Norðvestur og Norðausturlandi hátt í þúsund

eru um allt land ýmist í eigu Mílu Neyðarlínunnar RÚV og Vodafone Þorleifur Jónasson forstöðumaður Póst og fjarskiptastofnunar undirstrikar

að þótt fjarskipti hafi lamast hafi engin af skemmst og kerfið hafi

eru rafknúnir og flestir með rafhlöðum til vara sem þó duga ekki nema í nokkrar klukkustundir varaaflstöðvar eru á lykilstöðum í kerfinu sem ganga fyrir bensíni eða dísilolíu þegar rafmagn fer en hönnunin gerir ekki ráð fyrir langvarandi rafmagnsleysi engar frekari upplýsingar var að fá frá fyrirtækjunum í dag en samantekt á morgun í þessari frétt

að enn væri rafmagnslaust sums staðar á Norðurlandi en og í jafnvel í einhverjum tilfellum mæðrum þeirra heim frá Sýrlandi sem fyrst ekki er eining um málið á finnska þinginu ellefu mæður sem eru finnskir ríkisborgarar og yfir þrjátíu börn þeirra hafast við í al hol búðunum í norðausturhluta Sýrlands konurnar fóru til Sýrlands til að ganga til liðs við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið eða fylgdu eiginmönnum sínum þangað

Íslamska ríkið eða fylgdu eiginmönnum sínum þangað að skoða þurfi hvert og eitt mál sérstaklega þingmenn Finnaflokksins óttast að endurkoma mæðranna geti ógnað öryggi í Finnlandi málið er það erfiðasta sem vikugömul ríkisstjórn Finnlands hefur þurft að kljást við stjórnarandstaðan sakar utanríkisráðherrann um að hafa gert áætlun um heimkomu án þess að ráðfæra sig við embættismenn

því leggur stjórnarandstaðan fram vantrauststillögu

þúsund manns séu í haldi í búðunum við afar erfiðar aðstæður finnska þingið greiðir atkvæði um málið á morgun fulltrúar héraðssaksóknara áttu fund með fulltrúum norskra og

lögregluyfirvalda í Haag í Hollandi í síðustu viku frá þessu var greint í kvöldfréttum Stöðvar embætti héraðssaksóknara staðfestir við fréttastofu RÚV að fundurinn hafi farið fram höfuðstöðvar Europol Evrópusambandsins eru í Haag eins og fram hefur komið eru stjórnendur Samherja sakaðir um að hafa mútað hátt settum mönnum í

Namibíu til að komast yfir kvóta í

fréttaskýringarþættinum kveik kom fram að greiðslur frá Samherja hafi komið af norskum bankareikningum forstjóri Icelandair segir félagið mun betur í stakk búið en áður til að takast á við áframhaldandi kyrrsetningu hann er vongóður um að félagið skili hagnaði á næsta ári þegar Boeing sjö MAX flugvélar Icelandair héldu til Spánar í október var ætlunin að þær myndu snúa til baka í mars nú er hins vegar ljóst að kyrrsetning vélanna mun vara lengur og Icelandair gerir ráð fyrir því að henni verði aflétt í maí þetta er raunar ekki fyrsta frestunin því þegar vélarnar voru fyrst kyrrsettar í mars var stefnan sett á júní það frestaðist fram á haust svo til byrjunar árs og nú loks næsta vor forstjórinn er vongóður um að það standist við í rauninni stýrum ekki þessu ferli

við treystum því að MAX vélarnar verði farnar að fljúga

fyrir fyrir sumarið kyrrsetningin raskaði áætlunum Icelandair umtalsvert í ár en Bogi segir að félagið sé í mun betri stöðu núna búið er að ganga frá leigu tveggja og viðræður standa yfir um leigu á þeirri þriðju þá verða sjö

sjö vélarnar notaðar lengur en gert var ráð fyrir áhrifin eru mjög lítil og við erum að gera ráð fyrir að vélarnar komi inn í maí ef eitthvað breytist þar

verða áhrifin miklu minni heldur en núna tvö þúsund og nítján

búin að

gert tvo

við Boeing um bætur og viðræður standa yfir um að fá

bogi sér batamerki í rekstri félagsins eftir tvö mögur ár fókusinn fyrir næsta ár er að snúa tapi í hagnað við vorum með tap í fyrra og verðum með tap tvö þúsund og nítján eins og útgefin afkomuspá okkar segir til um þannig að fókusinn okkar á næsta ári er fyrst og fremst að bæta afkomuna forsætisráðherra Frakklands er harðákveðinn í að koma á breytingum á

og mótmælti kröftuglega í dag þá eru starfsmenn almenningssamgangna enn í verkfalli starfsmenn almenningssamgangna hafa verið í verkfalli í tólf daga

sem ganga og töfum á umferð í dag lögðu fleiri niður störf meðal annars starfsmenn skóla og ferðamannastaða en í dag var breytingunum mótmælt í þriðja sinn tugþúsundir komu saman í París í þeim tilgangi allt fór að mestu friðsamlega fram þó að einhverjir eldar hafi verið kveiktir AFP fréttastofan telur að yfir tvö hundruð þúsund manns hafi tekið þátt í mótmælum um

stjórnvöld kynntu í síðustu viku útfærslu á breytingunum sem aðallega seinka því hvenær nýja kerfið tekur gildi þar á meðal hækkun eftirlaunaaldurs í sextíu og fjögur ár það hefur ekki til að bæta gráu ofan á svart sagði

sá embættismaður sem hefur leitt þessar breytingar af sér í gær vegna ásakana um að hafa ekki gert grein fyrir launum sem hann þáði í

að halda breytingunum til streitu

þingið og ríkisstjórnin komu saman í dag í fyrsta sinn eftir þingkosningar í síðustu viku boris Johnson og félagar í Íhaldsflokknum unnu stórsigur í þingkosningum í síðustu viku sem fyrr er útlit fyrir að fyrirhuguð verði fyrirferðarmikil í stjórnmálunum en það er fleira á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherrann lagði á það áherslu í dag að þetta væri ríkisstjórn fólksins var í dag formlega kjörin forseti neðri málstofu þingsins

er gömul hefð að bókstaflega draga nýjan þingforseta í sætið sem því embætti fylgir aðventan er tími baksturs og á Egilsstöðum býr þýsk kona sem bakar á hverju ári

stollen brauð eftir kúnstarinnar reglum hitaeiningarnar eru ekki sparaðar enda átti brauðið upphaflega að metta fátækt fólk fyrir jólin tekur fjóra klukkutíma hið minnsta Helga Alfreðsdóttir er að gera

fyrsta skrefið af mörgum áður en brauð lítur dagsins ljós galdurinn er að láta

sig nokkrum sinnum og fyrir hverja

fá gerlarnir nýtt hráefni meðal og safa helga segir að elstu heimildir um

bakstur séu frá því um fjórtán hundruð í Saxlandi þetta var bakað fyrir jólin og

frá kirkjum og

klaustrum til að gefa

næringarríkan mat þess vegna er svona mikið góðgæti í helga er fædd árið nítján hundruð þrjátíu og átta á þýsku eyjunni og man tímana tvenna í bakstri í mikilli fátækt eftir stríð þurfti móðir hennar að drýgja hveitið með röspuðum kartöflum hún sagði frá æsku sinni og stríðsárunum í sögum af landi á Rás eitt í síðustu viku og þáttinn má finna á ruv punktur is og nú tek ég flórsykur af

helga fluttist til Íslands árið nítján hundruð sextíu og fimm og hefur kennt ófáum að baka þetta þýska hnossgæti hún varar fólk við það þarf þolinmæði þegar maður spreytir sig á

hvað Haukur Harðarson verður

í íþróttum kvöldsins körfuknattleikssamband Íslands segir að ekkert óeðlilegt hafi átt sér stað í viðureign

og Tindastóls í síðustu viku en eftir leik kom upp grunur um

h m félagsliða í fótbolta í Katar í kvöld og Gunnar Magnússon þjálfari hauka tekur við Aftureldingu í karla í handbolta næsta sumar en liðin eru í harðri toppbaráttu á þessu tímabili

hátt í áttatíu hross á Norðurlandi vestra hafa drepist vegna óveðursins í síðustu viku og óttast er um afdrif yfir hundrað til viðbótar bóndi sem misst hefur fjögur hross segir að síðustu dagar hafi verið gríðarlega erfiðir þetta var ekkert eðlilegt veður en það afhjúpaði veikleika í innviðum okkar sagði forsætisráðherra í dag í skýrslu til Alþingis um óveðrið á síðasta þingfundi ársins kyrrsetning Boeing sjö

flugvéla lengist enn forstjóri Icelandair segir félagið betur undirbúið nú en áður og gerir sér

um að hagnaður verði af rekstrinum á næsta ári á finnska þinginu er tekist á um afdrif finnskra fjölskyldna liðsmanna Íslamska ríkisins í Sýrlandi forsætisráðherrann vill að finnsk börn sem þar eru verði send heim þessum fréttatíma er að ljúka næstu eru klukkan tíu þá segir Sigríður Hagalín Björnsdóttir fréttir hér í sjónvarpi og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

á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV